أحي إني بختار أكون فراشة عشان أستمتع بالتحليق بين الزهور وأشوف العالم من فوج يعني شئ مختلف، إي بس كده حتي ألوان الحياة بجمالها بحس إني بحرية أكثر يعني السما كلها واسعة، وأتحرك فيها بحريتي، بحس <hesitation> بختار أكون فراشة.